Haignin'olombelogno zany e, tegna zavadehibe zany satria o nataon'i Zanahary amy zaka amy zavatra jiaby avakeo araiky fô haignin'olombelo, izy kôfa tsisy io de kara fa maty e zany fô.